ईरान के पुराने नाम फारस रहिस। ख़ामोनी शासक मन से एमन के प्रारंभ होये रहिस। जहा पे तेल के बहुत ज्यादा उत्पादन होथे।